Toítu lo quieris sabel, prenda! Pos las bombillas lo que se vei quandu mercas una porque s'á eschangau la d'enantis. Pos tienin una alambri que se calienta cona corrienti i essu velaí es lo que da la lus. L'alambri va endrentu dun bulbu de cristal i alogu está el casquillu que es lo que hazi l'enganchi cona corrienti dela paré. Gúenu, essu las de siempri, qu'ogañu tamién las ain d'essas de LED que no tienin alambri i pahi qu'aguantan más.